Tareto mungu, porto nyu ko sawa, maleen meleen areprepeni, kararan kapsa porto nyu ane, akot eng' paishonik cha wendi ayae ane, akere ale karo kararan porto nyu kapsa mamii kiy netumtumon ata, lit lititen kapsa paishonik chuk ng'amu ng'awe imbar apatishei komye, awe chakula kimastap amitwogik aamishei komye, makase is ale ya porto ano, komii pik che ng'ap irooti ile makororon, kopiik cha irote ile nyalildos kapisa, iwendi akot inyo iriren ilei kanya potoret eng' komosta ne uu nepo chakula, kong'ap komatindoi ng'amu maimuchi koyai, amu nyalili akine ochei.